Hiya pupurina nausukumalu aupiara umaluhatalua tetotausukuaeuweu hatalare taturusapeasapea tauitunggu turihatalea soututaulun umuri upelihara yiiyaiya bisa tau ulapule upulapuri usasatausamu uheri kaharayama uaitiarieu waiyaiya trus kalo memang au liuliuli aumoi auhulakan antaluri hutule kandan kalo ulan usasuterle kandan usumusa ulamale'e, kalo musa ulan rirasa ririn tutusiulan rihapu lei malu ianuma kalo memang aukandan maauhula tau kandan tusauhalu supelihra aujagari uliulite, malute, harus sojagari. karna sian aubitan binatan pelihara ausayana binatan luhuyemi siam puuliuli ite malute auharus aujagare trus kalo memangnya dariyeua jauh musti unipiri malu kalo niyeuera jauh we uniunipiri lutuudapati umorilumainiale imaikandani umursutiara kalo alamanimale audapati urusu'uti pupurina auhatiiari uliulite tati maluem musauuh hatieu ujagari trus ueuunipiri, unipir kalo umoriluniaya manimele umoisoimale kandan. Siam kalo pupurina leunuapun tapasiam malu tati uelin harus aujagari munisa, ya aupernah usuku malu uaheni loipalutu'u tusumalu ausukuru auenili amdapat keping ahuoinuma ahuoiteyam seluru keinginannan tauahali eltau ara'a uliuli numa tapaam ausukur tauhaeiniri yaahoittau keinginanlah dimana kebutuhan ahuoi hasil dari uliuliam haenirite, malute asukuri. uliuli anuma usukuri kalo bisa taahem asupulaahuoiam iyaheniri iya kalo koa apelihara lehaleu tutumasina pula lahuoi amhiareni yealeu tapasiam asapenting osehem oserubaran mule'e henamilua ibaran binatang piara tapasiam insah allah kalo alangann koa au jagari, rusue unipiri haruniturile kandan saat lahuoian ahuoi ahaein yanikepinnan uhulantau masaalah ahuoi mulamantam hiduppu dari hasil uliuli hasil malu usole abissi iya kalo memang izin aulamoisia lahuoisiapeti lahuoiria kalo koieralilutu alahuoielaliap.